Haya, noonde huɗo hecco duu, huɗo koo hecco ɗun tan warta e hakkille an. Naa mbiyaa ndunngu walla ƴawnde, nden woni nde huɗo hecco heewi taweede e nokkuuje ɗee.